<hesitation> انفضل ان تكون عندي القدرة على التحكم في الالات مش الحيوانات. الحيوانات مش هنقدر نتحكم فيها ولو اتحكمت في حيوان مش هنقدر نتحكم في التاناي. وفي حيوانات أليفة وفي حيوانات مفترسة. وفي نفس الوكت انا لو اتحكمت في الحيوانات انا هنمنعها ان هي تمارس طبيعتها وحياتها للي ربنا خلقها ليهيي. انما التحكم في الالات فانا هنتحكم فيها لصالحي وفي كل حاجة تخدمني وهنسخرها ليا انا. وان انا نتحكم في الآلي فديا حاجة تفيدين انا وهتزيد من تطوري وذاتي وخصوصا المجالات الفنية وهتخدمني في مجال شغلاي.